أعتقد النمل يعتبر من الحشرات، ولو إني أحس إنه مو حشرة مرة بشكل كامل ولكن أعتقد تعتبر من الحشرات، النملة االصراحة فيها مميزات بعد يعني أنا أحب دايماً أختار الش- الكائنات الإيجابية، النملة متعاونة ما هي أنانية دايم يعني إذا لقت أكل تدل أهلها تدل أخوانها وأصحابها ويهتمون في بعض، النمل عموماً كمجتمع ما هم يعني أنانيين يحبون بعظ مرة، أنا أحب هذا الجو اللي هم فيه.